मुकै अपड़े दरके खडो बद्नोक सबसे जादा घियो मुजा बद्नो अचो लागो। काई कि दगियो के साक अचे खुब्सू आओ और खडोक भी स्वाद हो।